<hesitation> Enu ini enu nkade isañ mkpo <hesitation> enenere ọdiọk ke ini ndaeyi ini usun asadde koro isọñ nnyin idighe itai edi mbad. Edieke <hesitation> eyi adade kpukpru mme mkpoho ukwak oro ke usun esi edid mmo ebin ama. Uwad udi udusube kied e tibi ikpad ubim isan mfo, itibi andidioñ mikpereke edu ke ufan. Ana akpade tutu. U ekeyem itu owu eyemde ndidiọñ edhde. Uka ndidiọn kpukpru mkpo edi ọkuk. Munye eke ọkuk, emenim e do ọnyoñ tutu ofo akanwana ọkuk emen edi edino owu ọdiọñde e diọñ inyuñ idioñ ima e no tin ofo ekpe ọkuk emen mkpo isan mfo onyoñ. Eduke munyeneke okuk ana aro nte uchi mmo osroño mkpoduoho ama ke idem, edi uten kpụkprụ mkpo echi ọkuk ụchuk ịdu, nnyin ibiara ntro iniarade ofo edep abuta esin ke itie mkpo kied eke abiarade biara ofo edep esin ke enyenede okuk. <hesitation> Ini emi mkpo ekimde ikpad mkpo uwad nni ono unañ mme mkpo utim siak ekpep nnyin ndikama mkpo utim nka isañi. Nte ofo awadde aka, unomo kied eke esimde mkpo rsañ mfo, ofo esi mkpodhoho utim mfo ada anam utim Nte ndikpọhọ ikpad mkpo isañ mmi, mmd mkpo utim oro nnyin iketibe ntro neri ekpad mkpo utim nsi nworo ndi mfiaña, mfiaña mfiaña mme mkpo oro edide mfina nsioño mbin ke isọñ ntan eke afande ndoñ mfiak ntume e naim nte eketiede, mfiak ndok ntie nka isi ke isañ mmi. Edieke <hesitation> owu midusho ikere ekemede ndidiọñ, mmekeme ndidiọñ koro menyene akpri ifiọk mbaña. Mkpo eke ofo akade ndika nkedep ana ofo enyene ifiok abaña nte asanade akama e. Idighe kpukpru mkpo ke ofo ema okono owu ọdiọñ kini munyeneke ọkuk. Munyeneke okuk mayak ọduok atak ndin edi nnyin ndikpep.